Oire vova uuko purapa varatai-iava, iravua ragai riro uuko purato, uva ragaita ari vova va rovopavoi oisio oisia oriparaveira, vo va rovoavere vosa voviro erupieavere, evoava erupaoro avaoi, avaoi avaoi, ravoava opita atorogoravere ora oisio, vareia toupaivoi, uuko tovoragaravere o opita atoravere, ovutarovu ra opita atora-vere. Iparavere, atorai, toputopuravere, voarire siuka tovorai, oari taporo tovoavere iriaia riropapeira, voava, oira paupieavere voava oira poreavere toupaevere, toupaevoi, voana vopena, ora voresurapa voki isi va roia oriravere, ra auerorutu kaeavere eisire uukovi. Ukovi iare vara kaeavoi, vara tovoavoi, uuko ivupairo tovoavoi, etokasirai, toupaivoi oso kuvurogo rave voari pitokava, kuvurai, votou paupieavoi voari, uva toupaivora osa oirovuita tovoavoi voari aue pitokato, evoava orioro avaravere, avaravere, oriravere vova katai-ia-iava ari vorusura karepiepa-veira oire votourei iava ari voresura vatara eva oa karekepieavere evoa. Oisi raga oupaoro avaravere-avaravere, ra vosa agaisitou rutu karekepiea, ra iria vuita tovoa aia, oire voviova vosa oira sipoavere ari evoava votourei veravere. Evotourei veravoi, ra vosa iravuita tavarivere ari otoureivuaita evarei. Eisi raga re iriavuita puravere. Va purapiepaoro avaravere eisi raga piepaoro, uvare va eva oa eisi piepaoro avaravere ra vovi purapirovere, agasiovi. Uva voki viei opesiaro ia iriavu puravere ra oiraita sipoavere, oira sipoavere, oira sipoavere ra vari-ita oua aue vakia; ita vorevira aue uvuapa tapipa ru. Va karekepieavoi-ita, uva oavuaita eva vakia oa evoa avapere.